आलु ओहके मेरमेरके तरिका लैके जुगाइ सिकजिता । लम्बा समय लुक्का बचाइक तहनि मेलके तरिका लैके भण्डारण करे सिकजिता । अब आजकालके जवानाके बात करबो कहलेतिति कोल्ड स्टोरमे लैजाके आलु धरदेहतियाँ नै । तब जाके जब चहता तौ लैइतियाँ जसके तस आलु रहता मुल अब पहिलेक जवानाके बात करबो कहलेतिति यि कोल्ड स्टोर, अन्य स्टोर कुछ अइसन रहबे नाइ करे नै । तौ उ समयमे हम्मर पुर्खाभर का करें कहलेतिति पैराके कैहदेउ छोट छोट पुकल्लि बनाके उरेंनिमे हुइता कि, अपन घरके औरे ठाउँमे हुइता कि टंगादेहें का । तौ उइसेतिति <hesitation> फेकुन, उइसेक धरेके फेकुन काचिहकतियाँ यि आलु बचल रेहे का । अइसने करके कुइ कुइ मनैंभर भुँइमे चपट फेकुन देहें । भुँइमें आलु धरें, ओहका उप्पर पैरा धरें, पैरक उप्पर काचिकहतियाँ चपट देहें । तौ अइसे फेकुन पहिलेक हम्मर पुर्खाभर आलु ओहके भण्डारण करके धरें । अब चहे जा जैसन तरिकातिति दिख्बो कहलेतिति आजकालके आधुनिक जवानाति, आधुनिक जवानाके तरिकाति दिख्बो कहलेति कोल्ह स्टोरमे धरे लागल हैं नै । उ फे मजे है मुल अब <hesitation> जौन ठाउँमे कोल्ड स्टोरके पहुँच ना हे, जौन ठाउँके मनैंभर कोल्ड स्टोरके क्षमतामे कैहदेउ नाइ पुगपाइल हैं कहलेतिति ओइने अभे फेकुन पुकल्लि बनाके टंगाके या चपटके धरति रहल हैं ।